أتمنى تكون عندي القدرة على العلاج علاج الأمراض ماشي التحكم في العقول لأن العلاج هو اللي غادي يأدي واحد المصلحة لي هي مصلحة عامة أما التحكم في العقول فيقدر يكون عندو واحد المقالات لي هي سلبية فالعلاج هو أقوى من التحكم